Yaafagol ina moƴƴi no feewi e nguurdam neɗɗo. Ngati so neɗɗo yaafotaako, waawataa wuurdude e heewɓe. Wonno neɗɗo timmaani, kala sahaa o tooñete. Ɗum noon omo foti yaafaade. Kanko kadi so ko tooñi, o tinaani, o waɗi ko feewaani, omo foti ndaardude yaafuya, kanko ne omo foti yaafeede. Ɗum noon wuurduɓe poti ko yaafondirde.